أول شي تحط القميص على سطح مستوي تحذذ مكان الزر، بعدين تدخل الإبرة في الخيط وتربط عقذة صغيرة في البداية تبي تخيط من تحت القماش، وتطلع فوج عند التقوب الخاصة بالزر كرر هالخطوات ثلاث اربع مرات علشان الزر يكون ثابت، بعدين قطع الخيط وتربط العقدة علشان ما- ما ينفتح معك.